Darwa asama antiranga setlite ni nga do na hachaka Saye gobo nga do faya asama nji kombi lewru Nende nga wartak Nganon ni nungu wartak